eitt stærsta verkefni okkar tíma er að hafa hemil á losun gróðurhúsalofttegunda

hlýnun jarðar og hvernig eigum við að gera

fólk er margt orðið meðvitað um þetta en veit ekki hvar á að byrja loftslagsmálin virðast flókin þau snúast um

og bókhald og alþjóðlegan markað með losunarheimildir en í grundvallaratriðum snúast þau um daglegt líf okkar hvað við borðum hvernig við förum í vinnuna hvert við förum í sumarfrí en það kemur meira til og ríkisstjórnin setti fram sitt útspil í dag þegar

kynnti aðgerðaráætlun í loftslagsmálum í þrjátíu og fjórum liðum um allt frá reiðhjólum til

hingað eru komin þau Guðmundur Ingi Guðbrandsson

umhverfis og auðlindaráðherra og Þórdís Kolbrún Gylfadóttir ráðherra ferðamála iðnaðar og nýsköpunar velkomin

fyrir umhverfisvernd ertu sáttur við þessa áætlun ég tel þessa áætlun vera metnaðarfulla og við setjum

heildstæða áætlun sem við höfum ekki séð síðan tvö þúsund og tíu í í þessum loftslagsmálum hún er fjármögnuð og við erum að horfa þarna til þrjátíu og fjögur aðgerða sem eiga að taka á þessum beinu skuldbindingu Íslands

þarna leggjum við áherlsu á tvö megin mál það er að umbylta í rauninni því orkukerfi sem við erum með í samgöngum þar sem við erum að brenna innfluttum mengandi orkugjöfum og erum að flytja okkur

innlenda endurnýjanlega orku við erum þar með að spara gjaldeyri og

rafbílar þeir eru líka ódýrari í rekstri það er annað flaggskip þessarar áætlunnar hitt er síðan að ráðast í

aukna kolefnisbindingu í

grafa ofan í til að hindra útblástur frá mýrum og síðan að ráðast í meiri landgræðslu og skógrækt og

áfram þessu markmiði ríkisstjórnarsáttmálans um kolefnishlutlaust Ísland árið tvö þúsund og fjörutíu á meðan aðrar aðgerðir eru meira að snúa að því að standast skuldbindingar okkar

stundum um vörur

að flytja inn vörur og það er svona umhugsunaratriði

inn í framtíðina hvort hægt sé að taka á þeim málum með einhverjum hætti

verðmiði á því

eitt af því sem ég hef verið að velta fyrir

mér utan við þetta en ég held að þarna erum við komin með ákveðinn ramma

stórauknu samstarfi við sveitarfélög atvinnulífið

að útfæra nánar þessar tillögur Þórdís Kolbrún þú ert ráðherra þeirra tveggja málaflokka sem losa

iðnaðar og ferðamála finnst þér þessar aðgerðir raunhæfar já ég myndi alveg fallast á það að þær

raunhæfar við erum auðvitað annars vegar með stóriðjuna sem er svona fyrir utan þetta kerfi ferðaþjónustunni

fylgir meiri mengun en ef hún væri ekki þrátt fyrir að við viljum gjarnan hafa hana

hvað við getum gert í ferðaþjónustu til að minnka losun

af því við erum með ákveðna ímynd mér finnst vera þarna tækifæri til að vinna

við þurfum í ferðaþjónustu að marka okkur sérstöðu við erum dýr og við verðum það alltaf og ég held það séu mikil tækifæri í því fyrir greinina að vera

svo eru málaflokkar hjá mér sömuleiðis nýsköpun og Íslendingar virðast vera mjög öflugir í grænum lausnum með því að setja enn frekar fókus á þau mál þá held

enn fleiri góðar hugmyndir mér finnst við vera

fjárfesta í fólkinu í hugmyndum sem fólk fær til að hjálpa okkur að leysa þennan vanda

við erum að gera sem heyrir ekki undir mig varðandi bændur mér finnst við eiga að fjárfesta í bændum og segja þið getið hjálpað okkur að leysa þessi mál

það vantaði dálítið alvöruna þá auðvitað eru þær óraunhæfar ég held að við séum að sjá fram á miklar breytingar ríkisstjórnin setur í áætlunina átta komma sex milljarðar á næstu fimm árum margföldun frá því sem verið verið hefur það kann að vera að reynslan vilji leiða í ljós að við þurfum meira fjármagn inn í þennan geira er gríðarlega mikilvægt með allar

sem gerðar eru að þær þarf að endurskoða þessvegna er þetta líka lifandi plagg og verður að fá að vera það við erum að boða ákveðna byltingu í samgöngum sem við horfum meðal annars til Noregs þar sem þetta hefur gengið mjög vel við verðum að aðlaga okkar áætlun að því ef það myndi til dæmis ekki ganga

vel og við erum að búast við en ég er reyndar gríðarlega bjartsýnn á þetta

um leið og við komumst yfir ákveðna þröskulda og þeir þröskuldar eru kannski helst hvað varðar kaupverð og við erum að jafna það núna á milli þess að kaupa rafbíl og kaupa bensínbíl eins og eins og hægt er við erum með sömu á rafbíla hér og í Noregi en um leið og við erum komin yfir þessa þröskulda og þröskulda sem hafa með innviði að gera það er þá held ég að þessi þróun gæti gerst gríðarlega hratt og markaðurinn gæti tekið við

fyrr en við erum að búast við

en auðvitað þarf að skoða það hvort að þetta muni reynast nægilega mikið fjármagn þið leggið mikla áherslu á orkuskipti í samgöngum farið að gera þetta af sjálfu sér þarf ríkisstjórnin

að vera með puttana í nákvæmlega þessum málum má hún ekki

þetta er mjög góð spurning við sjáum alveg að neytendur og fjölskyldur eru

að kaupa sér rafbíla eða

þá seinni bíll ef fjölskyldan er með tvo og það er kannski þessi hindrun eins og Guðmundur nefnir

svolítið upp á þar þannig fólki líði líði þannig og það geti keyrt til dæmis á milli landshorna þannig það verði raunhæfari kostur að kaupa sér svona bíl og í svona umbreytingu þá því sem skiptir raunverulega máli þetta er til dæmis

olíunotkun í vegsamgöngum eru þrjú hundruð og áttatíu milljónir lítra þannig við erum að eyða svona tuttugu og þremur milljörðum í það að flytja inn eldsneyti á meðan við erum að framleiða hérna raforku og getum stungið í samband og sótt þetta sjálf fyrir miklu miklu miklu minni peninga fyrir fólk sem býr hér það er dýrt að búa hérna hérna ertu bara með auðlind fyrir framan þig sem við getum notað þessvegna finnst mér en það er alveg rétt fólk er farið að gera þetta sjálft þessvegna

raunhæft fyrir okkur að

það er ekki þannig að ráðherrar í ríkisstjórn setji eitthvað á dagskrá og þá gerist eitthvað í samfélaginu

við við þurfum auðvitað að fá almenning og fyrirtæki

með í þetta en við finnum bara fyrir svo ótrúlega miklum áhuga og krafti til dæmis frá atvinnulífinu það langar mjög að stíga með okkur

og er sjálft með ákveðið frumkvæði af því og það er bara algjört lykilatriði

mér finnst þetta þetta er framsýnt

ef maður horfir á löndin í kringum okkur

hugsa um þetta það er alveg sama við hvern þú talar ef viðkomandi er yngri en tuttugu og fimm það er

líka við verðum að átta okkur á því að

að horfa á tólf ára tímabil til tvö þúsund og þrjátíu þegar meðal líftími bíls er ellefu til þrettán ár eða eitthvað slíkt þannig að fjárfesting í dag hún skiptir gríðarlega miklu máli þannig eftir því sem við fjárfestum í fleiri umhverfisvænni bílum eins og rafbílum

í dag allan þennan tíma að tikka inn og eftir því sem hlutfall

bílanna er hærra þá erum við fjær því að ná þessu markmiði okkar við eigum mesta möguleika varðandi

beinu skuldbindingar í að draga úr olíunotkun hún er um sirka sextíu prósent af okkar beinu

og þarna er stærsti bitinn vegasamgöngunar og svo kemur sjávarútvegurinn þar á eftir við erum sömuleiðis með þessu að gera raforkudreifikerfið hagkvæmara það verða miklu fleiri viðskiptavinir það verður meiri nýting á

til dæmis á meðan það er eina nýtt á daginn við höfum enga stjórn á því hvernig olíuverð þróast þannig þetta snýst líka um ákveðið efnahagslegt mat og efnahagslegt sjálfstæði sem ég held við ættum öll að geta kvittað upp á Guðmundur Ísland hefur enn ekki samið við Evrópusambandið um þann hluta loftslagsstefnu sambandsins sem snýr að

sharing til ársins tvö þúsund og þrjátíu gerist það í þinni ráðherratíð já já það fer eftir hvað ég verð lengi ráðherra en það er stefnt að því að þetta liggi fyrir á næsta ári samningsmarkmiðin vonandi verða skýrari núna í haust fyrir þessa alþjóðlegu ráðstefnu sem alltaf er árlega á vegum samningsins um loftslagsmál og loftslagsmál og þá í framhaldinu verður vonandi hægt að að ná samkomulagi þá á næsta ári við erum svolítið að

það að aðgerðaráætlunina getum við sent út næstu útgáfu

liggur fyrir en er þetta beinlínis gerlegt við höfum aukið okkar losun um tuttugu og átta prósent frá nítján hundruð og níutíu og þurfum að

minnka hana um fjörutíu prósent frá þetta eru svo ofboðslega stórar tölur er talandi um tölur að við þurfum það sem heyrir beint undir skuldbindingar ríkisins það er sirka milljón tonn og möguleikarnir eru mestir fiskiskip en auðvitað í öllum

geirum sumir geirar geta lagt meira að mörkum en aðrir bara einfaldlega

tæknin er

sé hægt þannig að ég vonast til þess að það að sjálfsögðu verði raunin en ítreka að frekari greiningar eru eru mikilvægar og að líta á þetta með þeim hætti að við endurskoðum þetta reglulega eins og allar góðar áætlanir já þeir eru til sem segja að svona aðgerðir geti aldrei lyft því grettistaki sem

hver og einn Íslendingur að grípa til róttækari aðgerða gagnvart sjálfum sér og sínu ég held að hvert og eitt okkar þarf að líta í eigin barm og reyna að

lifa eins vistvænum lífsstíl og við mögulega getum og líka þegar við vitum að við erum að valda einhverri mengun eins og þessari sem hefur slæm árhif á loftslagið að reyna þá að bæta fyrir það sem að við erum að menga með aðgerðum sem snúa að bindingu kolefnis þannig að við drögum eins mikið og við mögulega getum bæði í gegnum okkar lífsstíl

líka í gegnum þann ramma kerfi sem stjórnvöld eru þá núna að reyna búa til og síðan þekkist

ágætlega að það eru margir einstaklingar sem kolefnisjafna sig það er markmið ríkisstjórnarinnar hún er að setja það á kortið tvö þúsund og fjörutíu þannig auðvitað köllum við eftir því bæði frá atvinulífinu og einstaklingum að þau fylgi með í þeirri vegferð ein örsnögg að lokum við höfum talað mikið um einstaklinga og almenning í landinu hvað með stóriðjuna sem er varla

getið um í þessu plaggi hún er náttúrulega í öðru kerfi hún er ekki innan Parísarsamkomulagsins

erum að gera þar hún er eins og þú segir fyrir utan þetta kerfi stóriðjan sjálf er auðvitað með ákveðnar hugmyndir um það hvernig þau geta verið umhverfisvænni og þau þau losa minna núna en þau gerðu það er gert til dæmis með ákveðinni tækni en svo má ekki gleyma því að til dæmis álverin hér eru að búa til ál og ál er notað í ýmislegt til dæmis sparneytnari bíla þar sem þeir eru léttari en þau efni sem áður voru notuð þannig ég lít líka svo á að það sem þau eru að búa til þrátt fyrir að

við erum að nota þetta þannig þau eru líka í mínum huga ákveðinn lykill að einhvejru

sem þau búa til og það er til dæmis

mjög framsýnar áætlanir hvað það varðar

við getum þá notað álið til að hjálpa okkur að búa til betri vörur og losa losa minna

láta þetta vera loka orðin hjá okkur í kvöld

Kastljós verður á sínum stað klukkan nítján þrjátíu og fimm á morgun verið sæl